طبعا <hesitation> أكثر شعور يكون أسوأ لي إنه <hesitation> الشخص اللي أنا أبغاه يحظر <hesitation> جنازتي، لإنه ما يحضر جنازتي إلا شخص <hesitation> يحبني، شخص يعزني، شخص يحزنه موتي، أما بالنسبة للحبل الزفزافي بكون فيها فرحانة، مبسوطة، ما يأثر علي غياب ناس معينة.